Oyi mina a oto cansan bena, be yiwa we obɛn be yi wa woro aa...o we tomu, oyi wa tomu a owa ɲimu, matete a o nɛ ao we ɲimu atomu matete to bun ma nɛ ao bɛ cansan.